Raha dite izy amin'ny kafe ndraika no ampisafidianina anahy dia raha ohatra ny anahy dia samy tiako aby mi. Ny hitiavako kafe dia manome hery sady mba mampatanjatanjaka mampavitribitrika e. Dia ny hitiavako ny dite koa dia mba ohatra ka hoe te ihinana raha mafampàna ianao amin'ny andro mangatsiaka. Dia izay no tsara ihinana dite koa.